Äj nta'at muspa nkä'sä wakasis por que tzyäjkapyat mal, como nä'ijtu't äj ntoya y jetij nta'p nta'p pyermititzäkpa ja'ot nkä'su y luego totyenapya äj nkoso, totyenapya äj nkä', entonce nta'at anhke änn- mpäktyo'pa't pero nta'at muspa mpäkä, ni tampoco queso, ni poca nta'at mas muspa nku'tä por que tzyäjkapya't mal.